Misy zagny karazan-sakafo da agnanan'olo hevitry diso izy io, ammin'ny fihignagnany angnazy, ohatry oe ny taboara misy izy io sa- sy haigny gny <hesitation> e raha hindesign'io raha io, da ao koa zagny avy amin'ny hevitra ame fiaraha-monigna, ohatry zagny hoe ny taboara zao ohatry hoe <hesitation> sy- sy de sara loatry io nefany e maro e raha hindesign'io ohatry ahigny lasary io, ahigny mofo io, ahigny laoky io, sy voatery rehefa halagny gn'hagny anazy agny laoky, efa hagny mofo avao koa io da ahigny lasary avao koa io da koa io karaoty io da sara nohone karaoty io laha hagnignao anzany da koa iza koa ny ovy, la misy gn'olo hoe môky izy zagny, môky izy amy fihignagnana azy na sy haigny e mahandro anazy da sy mivoaka, nahandron'io raha io, da bokabokaina io raha io, fa la mihign'ame tagny hafa agny izy na mihigna nahandron'olo, de zay amin'izay izy vao manomboky miagnatry.